اه <hesitation> بما إني بطل خارق، وابغى أحمي من العالم، من الغزو الفضائي. أول شي راح أجهز تقنيتي الخارقة، وأقول أنا جاهز. عندي قدرات خارقة، زي الطيران بسرعة، والضوء، ومهارات قتالية غير عادية. أول شي راح أهاجم السفن الفضائية، باستخدام أسلحتي الخاصة، اللي تضرب بقوة فوق الخيال. وبالوقت نفسه راح استخدم درع الحماية، اللي يعكس أي هجوم جاي من الفضاء. أقدر اتسلل بين السفن واخترق أنظمتهم.